أنا أحب السباحة، لكني مش محترف فيها، أستطيع البجاء طافيًا في الماء الهادئ، لكن إذا عاصفة بحرية، هيكون الأمر تحدي لي، الأمواج والتجلبات تجعل من الصعب التحكم في النفس، بالتأكيد هأحتاج هنا إلى المساعدة، وأفضل تجنب السباحة في الأجواء العاصفة.